ସୋମବର ବିଶର ଦିନ୍ତା କର ଇମୂ ନୂଟନା ଆରଂବା ସଚ ଉପନ କାଜ୍ଯା ଲନନଵର୍ବ କରା। ଯହ ଦିନ ମତେ ସଭତାଆରଂବର ସମରନ କରା। ଫୈସେ ଲୋକୋ ବାନେ ନୂଟନା ଲଖିଯା ପଂଛୁଛଣ ସହତା ନସେ। ତୂ ଓଂମର ଟ୍ଯାମ ବଡିବଡା ନିଟା କରେ। ମୁଝେ ନୁକ୍ତନା ସକ୍ତାରାଜ ଆରାଂବା କରୀ ଥାଈ ଏକ ଦିନ ସୋଯ ମହାଦେ ବଂଗ ବାରା ଜା ପଲେ ରହୀ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋ ହୀ ଥାଈ ସୁମ୍ମୀ ବାରା।